ଆପକା ନାଲୀ କୋ ଗିପରୀ ଆପକା ସ୍ଵାଗତ ହୈ। <hesitation> ନାଲୀ କେଂବା ଡ୍ରେନ ଵିଶର ବତ୍ତା ଜାଈଚୀ <hesitation> ପଚ୍ଚଲା ଜାଈଚୀ ଡ୍ରେନ କୋ ଅମେ ବ୍ଲେଚିଂଗ ପାଉଡର କେଂବା ଅଲଗା କେମିକଲ ମାଧ୍ଯମରେ ସ୍ଵାଗତ କରୀ ପରିଯା। ପ୍ରସନରେ ଡ୍ରେନ କୋ ଗିପରୀ ଆପେ ଭଲା ଆପେ ସଫା କରାଈ ଜାଈ ପାରୀ ହୋ ତା ଵିଶର ପଚ୍ଚଲା ଜାଈଚୀ <hesitation> ଡ୍ରେନ ଆମର ଵିଶେଷକରୀ ସହର ରିଖିଯା ହୂଂ ବିଲେ ଗାଁ ମାନକରେ ତେ ଡ୍ରେନ ମନାନତୀ ନାଈ।